Mi büti mai i pe ën l'acua e alura al e ün bel problema, i sai asolütament pa nué e cuindi i pös pa ste a gala, al e impusibul, se cuaidün a m'ten bene, se l'ai ën salvagent bene, ma altrimenti se vadu ën l'acua pasu giü e al e finì parei, pi gnün ch'a më tröva